Woo beree akha roomuafanen akha dhiken dhursaa dhukee kasaaa harthaa woishin lilah dhukee khabathu Mal atin dhuke tan kasa hartee rawothethu laaan bisaninn bisan khun mee khaan Omo khabeni bisan khunen dhiko won akhii sabunia Khaa dhikenuni dhub laan ghad yethee woithi ridhee woathi mopithe ama wonn dhikenuni borbadhee laan ridheni akhanan chafu kasabaftha Mal ishin khulkhullethe bisan itbufthe aminen iraridhaa Kaa ghosenun